Resaky vatosoa koa aloha gn'asia resaky de gny fantapatako zao gny béril, misy gny agathe, ah misy gny ambre, gny agathes io mizarazara maro avao koa aloha, misy agathe mousse, agathe de feu, ah de misy koa gny emeraude, misy gny rubi, misy gny azurite, misy gny axymite, hotranizay koa. Mbo misy koa gny béryl oeil de chat, somary maso piso io gn'ahiny, mbo misy koa calcédoine ah dentritiques, misy gny calcédoine tsotra avao koa, misy gny ah ino izy tiky, ino koa raiky ty, quartz, misy gny quartz rose, uhm misy gny, ino koa angamba gny vatosoa fantako zao, misy gny corrailles, misy gny crocoites, misy gny danburite, misy gny diamant, diamondra amy teny gasy moa zany, igny mba hay gny mizaka anazy, misy gny ah aldonomie, misy koa gny ino koa angamba, ah epidotes, maro maro azo zakana.